E woodi ndabbo ngimayko jimi saɗɗi. e woodi wels, linggu wel ngu ɓaawo nguñiningu, e woodi span wels, ko wadi e ɗi ngima gimiiji din kañjun woni gam yettodaki e sakiraaji maaji, ɗiɗaɓum gam yaadu, ɗi anda to ɗi tokkata to ɗi pa’ata.